bandaríski herinn og NATO verja tæpum fjórtán milljörðum króna til viðhalds og framkvæmda á Íslandi á næstu árum gámaíbúðir fyrir meira en þúsund hermenn verða reistar á varnarsvæðinu í Keflavík Bandaríkjamenn hafa ákveðið að flytja hersveitir til Sádi Arabíu vegna vaxandi spennu við Persaflóa Íranar segjast hafa verið í fullum rétti þegar þeir hertóku breskt olíuskip þess er minnst í dag að fimmtíu ár eru liðin frá því að geimfararnir

lentu á tunglinu fyrstir manna ný skíðalyfta fyrir Hlíðarfjall er í smíðum hún verður rúmlega kílómetra löng og með henni eykst afkastageta á svæðinu til mikilla muna gestir gæddu sér á ýmsum kræsingum á

í Reykjavík í dag þar keppast matreiðslumenn við að útbúa besta bitann gott kvöld

milljarða framkvæmdir hér á landi á vegum Bandaríkjahers voru boðnar út í morgun bandaríski herinn og NATO ætla að verja tæpum fjórtán milljörðum króna til uppbyggingar á varnarmannvirkjum

á næstu árum eru fyrirhugaðar töluverðar framkvæmdir á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem fylgja aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verkefni á vegum Bandaríkjahers voru auglýst til útboðs í

íslenskum dagblöðum í morgun kostnaðaráætlun bandarísku verkefnanna hljóðar upp á ríflega sex milljarða króna sem bætast við fjögurra komma fimm milljarða króna kostnað af viðhaldi á vegum NATO þá eru ótalin verkefni fyrir þrjá milljarða sem bandaríski herinn hefur þegar boðið út áætlað er að íslenska ríkið greiði samtals um fjögur hundruð milljónir króna vegna framkvæmda á vegum NATO eða um hundrað

tuttugu og fimm milljónir á ári til ársins tvö þúsund tuttugu og eitt framkvæmdunum má skipta í tvo hluta annars vegar er uppfærsla á ratsjárkerfum NATO umhverfis landið og hins vegar viðhald og uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli bæði af hálfu NATO og flughers Bandaríkjanna NATO stendur fyrir endurbótum á flugskýli átta hundruð þrjátíu og eitt þar verður sett upp nýtt

að stórar kafbátaleitarflugvélar komist inn í skýlið flugvélarnar fljúga afar lágt yfir haffletinum þegar þær leita kafbáta og þarf að þvo saltið af þeim þegar lent er í Keflavík fullkomið þvottaplan verður útbúið fyrir framan skýlið og hér í steyptu

fyrir orrustuþoturnar er verið að uppfæra rafkerfið

og svo að orrustuþoturnar geti keyrt hingað

inn þarf að leggja nýjar og hreinsa þessar gömlu bandaríski flugherinn ætlar svo að útbúa aðstöðu til búsetu í eins konar fyrir meira en þúsund hermenn nýtt og sérútbúið stæði fyrir flugvélar með hættulegan varning verður gert vestast á flugvallarsvæðinu

þangað er flugvélum stefnt ef þær flytja sprengjur eldsneyti eða eitthvað slíkt og jafnvel ef það þarf að setja

flugvélarnar í sóttkví og þessu stæði sem upphaflega var ætlað fyrir flugvélar með hættulegan varning verður breytt í stæði fyrir þær fjölmörgu herflugvélar sem lenda hér á Keflavíkurflugvelli nú er verið að bjóða út töluverða stækkun á þessu stæði stjórnvöld í Íran segja að hertaka breska

hafi verið í fullu samræmi við alþjóðleg siglingalög utanríkisráðherra Bretlands segir hins vegar að

ógni alþjóðlegu öryggi og hvetur Írana til þess að leysa skipið úr haldi

íranska ríkissjónvarpið birti í dag myndband af því þegar skipið

breska þjóðaröryggisráðið kom saman á neyðarfundi seint í

utanríkisráðherra Írans skrifaði á Twitter í dag að hertaka breska skipsins hefði verið í samræmi við

Gíbraltar sem hann kallaði sjórán íranska skipið var stöðvað fyrir tveimur vikum vegna grunsemda um að það ætlaði að flytja olíu til Sýrlands í trássi við bann Evrópusambandsins kyrrsetningin var framlengd um þrjátíu daga í gær greindi frá því á Twitter að hann hefði rætt við og látið í ljós gríðarleg vonbrigði með þróun mála þá sagði Hunt að Íranar væru að fara út á hálan ís með því að kynda undir óstöðugleika á svæðinu spennan hefur stigmagnast við Persaflóa bandaríski herinn ætlar að senda hermenn og tækjabúnað til Sádi Arabíu hinum megin við Persaflóa frá Íran

flugvöllinn við Rif á Snæfellsnesi í dag þegar lítil missti afl og brotlenti vélin hafnaði á hvolfi utan við

slökkviliðsstjórinn í Snæfellsbæ segir að tveir menn hafi verið um borð þeir sluppu án teljandi meiðsla en annar þeirra var fluttur með sjúkrabíl á heilsugæslu með minni háttar áverka hálf öld er í dag frá því að mannað geimfar lenti á tunglinu í fyrsta sinn mikil hátíðahöld hafa verið í Bandaríkjunum

síðustu daga í tilefni þessara tímamóta förin hófst sextánda júlí nítján hundruð sextíu og níu þegar geimfarinu

ellefta var skotið á loft frá Kennedy

fyrstir manna sex klukkustundum síðar varð Armstrong fyrsti maðurinn sem steig fæti á tunglið

eyddu rúmum tveimur tímum á tunglinu og tóku með sér rúmlega tuttugu kíló af efni af yfirborði þess til jarðar á meðan flaug sá þriðji í áhöfninni talið er að hálfur milljarður hafi fylgst með atburðinum mörg þeirra muna eflaust hvar þau voru stödd

hér á Íslandi var einnig

Hjálmar Sveinsson verkfræðingur og Páll Theódórsson eðlisfræðingur lýstu lendingunni og fyrstu skrefum

í Ríkisútvarpinu

og hann segir að yfirborðið sé fremur þétt og hann geti sparkað upp þunnu lagi lausu lagi efst

fyrsti maðurinn sem sagt búinn að stíga fæti sínum á yfirborð tunglsins neil Armstrong fréttastofa sjónvarps var hins vegar í sumarfríi og sagði

í ágústmánuði alls hafa tólf menn gengið á tunglinu sá síðasti árið nítján hundruð sjötíu og tvö margir þeirra hafa komið til Íslands til þjálfunar einn þeirra tvisvar það var Neil Armstrong ég spurði fararstjóra þeirra hvers vegna og hann svaraði allt sem aðrir menn gera einu sinni gerir Neil Armstrong

tvisvar það er víðar en í Bandaríkjunum sem fyrstu tungllendingarinnar er minnst hér í Bíó paradís

ævintýri að hitta svona menn myndin fjallar um mannlega hlið ferðanna

hvað þýðir það það er svo áhugavert að kanna þetta

eru innri heimar jafn mikilvægir og þeir ytri fjallar myndin mikið um veru þeirra á

hversu langan tíma tekur að gera svona mynd átta ár að safna efni og svo hefur þetta verið svona sirka hálft ár í fullu keyrslu að

stór stund já

myndin verður frumsýnd klukkan nítján fjörutíu og fimm hér í Bíó paradís og á RÚV strax að loknum íþróttum og veðri fer til endurvinnslu í útlöndum þar verður nær allur pappír og pappi að nýjum vörum plastið er ýmist endurunnið eða brennt til orkuvinnslu veist þú hvað verður um ruslið sem við sendum til endurvinnslu nei ég veit það ekki ég vona að það fari eins og maður flokkar það en ég veit það ekki

það besta plastið fer til Svíþjóðar held ég veistu hvar það er gert nei ég hef ekki hugmynd væntanlega í gáma og sent út hvert alls konar landa held ég nei auðvitað veit ég það ekkert ég bara vona að það sé vel endurnýtt en ég veit að það er eflaust einhver misbrestur á

sorpi er safnað og það flokkað fyrirtæki taka svo við flokka enn frekar og senda ýmist til vinnslu eða urðunar og þótt það sé hætt að hafa notagildi fyrir okkur getur ruslið verið verðmætt

selja það sem hægt er að endurvinna til útlanda úrvinnslusjóður greiðir fyrirtækjum sem láta endurvinna úrgang úrvinnslugjald auk þess sem fyrirtæki erlendis greiða fyrir ruslið

ýmsa staði flöskurnar og dósirnar sem Endurvinnslan tekur við eru sendar til Hollands og Bretlands í Hollandi er megnið af sent til endurvinnslu og úr verða nýjar flöskur plast utan um matvæli

þar tekur það samtals tuttugu klukkustundir á ári að bræða allar plastflöskur frá Íslandi og þær verða að nýjum dósum innan sextíu daga frá Sorpu er plast og pappi sendur til Svíþjóðar pappi og pappír er endurunninn í dagblaðapappír og þurrkur plastið sem er unnið úr olíu er hins vegar brennt til orkuvinnslu íslenska gámafélagið og taka á móti sorpi í mörgum sveitarfélögum gámafélagið selur plast til endurvinnslu í Svíþjóð og

til Þýskalands um áttatíu prósent af því eru endurunnin og verða að nýjum plastvörum en restin er

og fer í orkuvinnslu pappírinn og

fer allur til Hollands þar sem hann er endurunninn eitthvað er svo sent áfram víða um heim til fyrirtækja sem framleiða vörur úr honum sjötíu og fimm ár eru í dag liðin frá því að Adolf Hitler

var sýnt banatilræði þess var minnst með viðhöfn í Berlín í dag

kom fyrir sprengju í skjalatösku einræðisherrann komst lífs af lítið meiddur

var handtekinn og síðar tekinn af lífi ásamt öllum þeim sem tóku þátt í að skipuleggja misheppnaða

eru hafnar við nýja skíðalyftu í Hlíðarfjalli lyftan verður rúmlega kílómetra löng og flytur skíðafólk enn hærra upp í fjallið hér í Hlíðarfjalli eru hafnar framkvæmdir við nýja skíðalyftu sem vonast er til vetur lyftunnar hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu að framkvæmdinni stendur hópur sem kallar sig vini Hlíðarfjalls og samanstendur af fyrirtækjum á Norðurlandi undirbúningurinn hefur staðið allt frá árinu tvö þúsund og fimmtán og er áætlaður kostnaður við verkið þrjú hundruð sextíu og þrjár milljónir króna

bylting að þá opnum við svæðið hérna ofar og þá fáum við mun fleiri og fjölbreyttari

það dreifist meira

lyftan er staðsett ofan við fjarkann svokallaða hún er ellefu hundruð metra löng og mun auka afkastagetu skíðalyfta á svæðinu til mikilla muna framkvæmdir hófust upphaflega vorið tvö þúsund og átján en voru stöðvaðar um

sumarið vegna ágreinings verktaka og vina Hlíðarfjalls sem endaði með því að nýr verktaki tók við verkinu það er búið að leysa allt slíkt

nú er bara beina brautin áfram skíðafólk bíður lyftunnar með mikilli eftirvæntingu og margir spyrja hvenær hún verði tekin í notkun lyftan verður vonandi klár svona um mánaðamótin

nóvember desember en við höfum nú svosem ekkert verið að fara á skíði fyrr en í desember

á Miðbakkanum í Reykjavíkurhöfn er nú haldin götubitahátíð og þar hefur verið margt um manninn í allan dag

þar er Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður

fleiri búnir að vera bæta á sig í dag

fleiri búnir að vera bæta á sig í dag

kemur þessi stemming myndirðu segja

í allan dag takk kærlega þetta Róbert við kveðjum héðan

á bókasöfnum er gjarnan farið í lestrarátak á sumrin Amtsbókasafnið á Akureyri er þar engin undantekning fréttastofa leit nýverið inn á bókasafnið og tók tali nokkra hressa krakka sem taka þátt í

nokkur atriði og kemur með það hingað aftur hvernig bækur lest þú ég les mikið eftir Gunnar Helgason og útkall hvaða bók ertu að lesa núna mömmu klikk og stelpan

hvaða bækur eru skemmtilegastar Siggi sítróna pabbi prófessor hvers vegna haldið það sé mikilvægt að lesa yfir sumartímann svo maður missi ekki úr þegar maður kemur aftur í skólann hverjar eru uppáhalds bækurnar þínar amma þrumur og eldingar eru ekki algengar þrumur og eldingar eru ekki algengar íslenska karlalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum tuttugu ára og yngri vann frábæran sigur á Dönum á heimsmeistaramótinu á Spáni í dag Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir var einu sekúndubroti frá því að næla í bronsverðlaun á Evrópumótinu undir tuttugu

það verða Selfoss og k r sem berjast um sigurinn í bikarkeppni kvenna í fótbolta

hermenn verða reistar á varnarsvæðinu í Keflavík Bandaríkjamenn hafa ákveðið að flytja hersveitir til Sádi Arabíu vegna vaxandi spennu við Persaflóa Íranar segjast hafa verið í fullum rétti þegar þeir hertóku breskt olíuskip þess er minnst í dag að fimmtíu ár eru liðin frá því að bandarísku geimfararnir

lentu á tunglinu fyrstir manna ný skíðalyfta fyrir Hlíðarfjall er í smíðum hún verður rúmlega kílómetra löng og með henni eykst afkastageta á svæðinu til mikilla muna gestir gæddu sér á ýmsum kræsingum á á Miðbakkanum í Reykjavík í dag þar keppast matreiðslumenn við að útbúa besta bitann þessum fréttatíma er lokið punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl